Leydi Swedin e wodi njangol, ɓiɓɓe leydi ndin ɓe kirsta en, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe, ɓe mbawi fijirde bol.